אַנָא כַּנְפַדֵּל תְּקוּן עַנְדִי קֻדְרַה בַּאש נְדַאוִי אִי וַחַד מְרִיד לְעִלַאג יְחַלִּיךְ תְּעַוֵּן נַאס תְּנַקֵּד חַיַאתְהוּם חֻסּוּסַן אַמְרַאד כַּתְסַבַּב אַלַם וְאֶלְמֻעַאנָה, אֶלְקֻדְרַה עַל אֶלְעִלַאג בַּאש תְּעְטִינִי אֱמֶל וְאַמָאל מֻצָּאבִין וְעַאִילַה דִּיַאלְהוּם כַּנְסַהֵם פִּי תַּחְסִין גּוּדַאת חַיַאת דִּיַאל בְּזַאף נַאס וְאֶסְתִידַאמָה פִּי עָלַם.